दूध और. सोयादूध मा अंतर हूंदू सोयादूध थै दूध नी बुलण चैंद किलै की गाय दूध जानवर से प्राप्त हूंदू जबकि सोयादूध पौधों से प्राप्त हूदू। सोयादूध मा लैक्टोज नी हूदूं। गाय दूध मा लैक्टोज हूदू ।सोयादूध उखूणै फैदाबंद हूंदू जू मोटापा कम करदन। बाकी दूध त हमेशा पौष्टिक हूदू।